א האר בארשט איז דא צו מאכן זיכער אז די האר ווערט אויפגעקניפט. נמשל ווען די האר איז נאס גייט מען עס דורך מיט די האר בראש און ס'מאכט- ס'קניפט עס אויף, ס'מאכט עס גראד, ס'מאכט עס גוט און גלאטיג און זיין.